ايه أنا نآمن الأشباح، و صح كاين ناس ما يآمنوش بيهم، بصح أنا نظن هذا راجع للخلفية الدينية، على حساب الدين نتاع كل انسان. لاحظت الناس لي يكونو جايين عندهم خلفية دينية، سواء مسيحية و لا أي ديانة أخرى، يكونو يآمنو بالأشباح. لكن الناس لي ما تكونش عندهم خلفية دينية ما يآمنوش بها لأنهم ما يآمنوش بحاجة ما يشوفوهاش.